די זאך האט אזעלכע צוויי זייטן און ווען עסן גייט צווישן די צוויי זייטן ווערט עס אזויווי צומאלן אינמיטן. סאו מ'לייגט אריין די עסן צווישן די צווייי זייטן צומאלט זיך עס פון אונטן.